<noise> livi na nka kuu lo na nijna'a nka lo na forma ɨ́ɨ́n matrimonio nka, a ɨ́ɨ́n pareja nka naá lo na nijna'a na xi ñaliko lujua ní lo ni jna'aso lo kutuuso naá, xi kuenda ye livi ye yɨ naá, xi lo jini jniñoi, ye kuai kalajniñoi, kua'ai kalanarii melii naá, nakue'e lo na ni'i ñalɨ'ɨi naá te livi iyo lo koo jniñoi naá, nakue'e <hesitation> nkai ye lo kaai naá, juinii na'mai, juinii xijñei, juinii ye kune'ei, ko xi na kua'ai kalajniñoi lo na koo melii na koo nuu lo kutui naá, te laa lo vetuka lo ye koo nka ñalɨ'ɨi naá, te lujua ní ye lɨ'ɨ naá xi, iyo lo yekua'ai xikoi lo na kua'ai xikoi lita lo kaai naá, na kua'ai kajlai ye lo kaai naá, kua'ai nakatei, kua'ai chi'vii ve'e, kua'ai najinii ndajniñoi, kua'ai lo ye kunde'ya nkai ve'ei naá, xi lo koo la'ai koo te iyo nka lo kua'ai taka ye naá lo livi ko yɨi naá, jnu ña'a te koso ko kua'a lo lujua ni lo kuu kuui lo koo ní yɨi naá te ñatu na kua'ai Ta ye naá nka lo livi kanuu. <noise> na nka kuu su'u orre ni nijna'a nkanchi lo ni forma nka familia nchi naá, xi ni ñe'e ye yɨnchi naá ni yekajaña'ai nuu ta ye talɨ'ɨnchi naá, te lujua ni kua'a lo ni ka ja'a nkai lo jo naá, te ni kua'a lo ni ni jna'a nkanchi naá, livi lujua naá, te livi ye ni jnanda'a nka nchi, xi ni ñe'e ta ye lo kuu talijlo nchi naá, ni yekuekaña'ai te lujua livi ni lajnanda'aña'ai, te ni iyo viko ni iyo gastu no iyo vií nka ni kuu lo lujua ni jue'ei kuu juekai taka ye lo kuu talɨ'ɨ naá, kuu kuekai padrinu jue'ei te nijna'a nkai lo ndajnu'u nkai naá, te lujua kuu lo lajnanda'aña'ai naá te ni ini nka familiaso ni ini nka lo lujua ni jnada'aso naá te livi vií nka kuu xi lujua nka naá, te kuwa'aso nda ja'ai.